Kapch dun najuey cham janë juebyëch pero kap cham jamyëch jue nak myënayn ko'o nak kyay oy nak kya kawyë jue nak t'suxëbi'itëk pëdëp ma ñyx kop kyopkotyë y manyt's a'ax tyëkë ni'iwyokëbë y kapch dun dun tëm nuk jamyëch pero jadunch dun modoyë.